Ny fomba handrahoiko sakafo mangatsiaka ao am'micro-ondes a: de atsofoka ao anatin'ny micro-ondes izy a, dia atao ma- <hesitation> lavalava kokoa ny fotoana andrahoina azy ohatra hoe dimy minitra fa tsy atao kely fa manjary tsy afaka lay mangatsiaka.